Gërshont e kan formën e X-it. Pjesa e përparme osht e mreht edhe pren, munet me pre fletë, munet me pre mish. Kshtuqe osht e rrezikshme. Pjesa e naltme e tyne e ka pjesën ku venos- vendoset dora <hesitation> për me i përdor. çka hin mes gërshonve ka me u pre edhe gërshon t’ndryshme përdoren për sene t’ndryshme.